ḱe ĺlo ánnáng ke ágwó Itàn Iḱo Ib́ah́a nlad ágwo í nim uńám mbáhá lliwálà ké iń éwo̱do̱ eb́od, éwo̱ ébén ébod éka ékénim sè ewikàmà ińam ùdia nk̀po̱n. Ke llo annang, elánám ińun, Ínam Ínun ké unám áde Inám nún ánye kpo̱n, ké unám áde. efúk énim̱, ḱiní eńama Ińuń ké Únám áde. unām áde Iẃilí Iwálá, ében ánye ékénim. ké ítie ákefo̱no̱ ágwó Iḱubákúb, eńinim̃. nńa áfum áde áke átuko̱ únam̃ ádé, ké. nták eḱpében nkpó ékub́, uńam àde ànna. áwála, emánám Inun áde Ib́en Iḱinim. nḱpo Ináma unám áde, elem us̃eñ ékamá. énam̃ sẽ ew̃inãm. Ké ifíok àbahà àkãise. ãlig̃wo̱ úkan llũng àjid Idáhami, mmo̱n ńsikaỹa nw̃ed ẽkeḱud ńkpo̱ éto ḿbon mbakàla, eyie ekémé éko̱ló ekémé ńtuk úbe Ákeḿe áde, áde ákáma unám, unám asuk. àtie nàhà aśuk atie àde Ik̀puho̱k̀e. inua. ubala akebaha ki idem uǹam àde, asuk ababa emasio ke ekéme ntuk ube. áde, Imá Ikpéké, unám áde abub́alá asu. amamang aguo ke Idem unam ade:. áide akama unam anye awak usen alkan ák. lũng annàng áki llung ànnáng Ikpéneké. aki ilung annang anun ade nkpo adehe usen ked <hesitation> afo arama akeben unam ade amana etem anye igualake na usun nna ekama unam anye igualake adede.